Noy defirta lingol tawe bisaigol. Lingol ta wawi ngol fu a maggul a waɗangol luwo goto ko biten pepesup, a wawi waɗungo. <noise> A waddingol a waddi nebban maɗa luman maɗa burto anami gatta gol jonga ɗun fa ɓenda bayla ndesan ma a wawi nyamurgo ɗum e ndiyan ɗen e nyekan ɗan fu.